لا صراحة <hesitation> أقضي ليلة في فندق كويس ، أصل أنا ما أنا ممكن أروح في أي غابة في أي وقت وأخيم وبعدين نوعا ما أنا اه بحب الطبيعة لكن <hesitation> بقلق كده من موضوع الحشرات و موضوع الجو والحاجات دي ، فأختار ليلة فندق يعني